Kilitioran̈y Inde ndraiky dônko irô io faran̈y olo ma- tia mivavaka amy raha amy sary sary àby ren̈y, avy eo sakafo ndreo io miavaka amy sakafon'olo jìàby, tia mampiasa episy, mampiasa sakay kà irô.